مهم بزاف المجتمع باش الشباب إشاركو فالأمور السياسية باش إعززو التغير أو الإصلاح ديال المجتمع ديالهوم ويمتلو القضايا ديالهوم ويحاربو التهميش القضايا و المشاكل لي كتكون عندهم ويشاركو فالتوعية السياسية ويخلقو واحد الجيل جديد ديال القادة إيكونو شباب و واعين ويحفزو على التحرك و العمل و الجدية و المسؤول